<hesitation> Fomba fiasan'ny baffle zao na ô speaker a <hesitation> oe <hesitation> vôlôhagny izy mandeha amin'ampli de I ampli igny ôhatra oe atôvigna rah magneno de igny amnjaio na koa speaker igny zegny alefa par bluetooth de andifasagna hira izy de a <hesitation> iraisignle baffle na speaker le feo de mamoaka feo.